Gimi poems e inaare sukaaɓe kanjum woni ko wallita ɓe ɓe jiho jannde haa ɓe nana belɗum maare. To wala gimi ko poem e ɓernde sukaaɓe ɓe mbawaata ɓe njodo jannde ngam ɗum gimi poem e wodi alfanu.